Yanih wechay omishah nyopoh yeh nyih michah atanah nyih toletenyih nyinah micha juakali kinjuakali lipech kihtoch tkwun kipah tukweh kipah tukwun mengitnyeh chih lah ateteh kapus tukwun kikupelechah kingwanit uchumi nyoman tolenyetenyih ngataheeh kweli michah kemburey michah kemburay pat ngoh chuakali nyinah ngwan kipah tukwun chuu omishah hee tekenyoruh kigh nyoh knyoruh chekamah nyonih tekenyoruh akuna wenih mitohnih meminyeh wenah mitchnich kipah tukwun wechara kikinyaril mokonjen akuna sakit sikutai enenyah aaah chepah akuna kiwonguh moningah kiwonguh kenya kiwonyuh kenya nyoman weechara kanyaril kenya kabisa kupaluh nyuloh nehkiteh nyi keghah ombo ngunyineteh kachinih nenyah talukuh korah nyokihkipah kipah kikipah kikinyarlahchah tolenyeteeh atahkeyap omyiyonden kiponeh mwagh mih chuu kila kitu min chuu atayapanyih nyonih endeh nyoah keoch parapara atanyuh ipuh ngoh hii ni bei kali kyoltoh nee tekestah tukuchuh anyinah mwagh mi parak atinah mih mwagh parak nooh kpeohnenyuh tekeh mih sapon kweli tekengorokoh keyh lenen tohku ngorokho ngo nyah akwanyih michah reserve nyu yapah tukuh paraparen kinyori sha paraparen kinyori sha parapara tekulah pat monah nyah atah. Kohropen kuchangah toh kechangah mehkehdongnyeh pat lendeh weryangah pat mtikah mwagh monah pei juu kyoltoh neh tekennyoroh atah pchonih kehyapah ngiy chonih kaketingehtih chonih ketingetoh ngihyonde ngwah kiteh keting chi nyonih ketingetih kidogo kah kitunguyen kah pyasen kah marahkwen sitoh pah arneh pei kali stoh nenyuh patagh kenyay tekehstah patagh kweli tohkipaeh tkwun juu jah siriririh ohh mekikinyarilnyeh mahminyeh choleh sakit atah sikutalih ooh tekinyeh nyuh ngat nyih tekenyiah nyuh nyah mekeh mekeh sabu pat kahnnyaaril mpo nyuhnyineteh pat mangitnyeh kiteh nyinih tesagh mehkidongnyeh atonih lenyonih andah kidogo pat mayh tinch mehminyeh kiinah kipoh nooh mekehdongoh nyah atonih riheeyehtukuh akepah neeh keyapnyeh nyonih mondah nyonih kenyoruh chonileh tuteh kinkiyap menyorunyeh chih mitonih keririh kepahneenyuh mahkedongnyeh atonih tyah tukun choh stoh patagh pakah tekureltah paraparaah acharah.